കിലവഗ്നജി പകിലി തനന് ഗന്ദിനമ് അനൈക വിദരദി ബരകരതി വസഥിലനമ് ഉപയോഗിസദി, നിരമിസഓദി। ഗന്ദിനമ് ഗന്ദ ഇഗന്ദിനമ് പക്കിലന മദിനമ് ഓക। ബിദിപക്കിലനമ് രക്ശസവര ഉപയോഗ വപനി।